Kalau soal tidur, a kalau saya ni sering begadang- sering begadang. Lebih banyak begadang malah. Kadang-kadang juga sa kena insomnia, kalau tidur paling jam dua, tiga. Nah, trus di sa pu kelas ini biasa mulai dari pagi jam tujuh jadi ya paling sa tidur jam dua itu jam bangun jam enam. Jadi sa tidur paling banyak empat jam. Tapi kalo menurut sa tidur itu seharusnya enam sampai sembilan jam lapan jam itu yang paling ideal untuk tong manusia ini. Nah, kalo biasa ada de pu dampak juga kalo sa begadang baru bangun tidur itu biasa ya mungkin awal-awal biasa tapi lama-lama mengantuk, di kelas itu ada rasa mengantuk trus. Mungkin nanti pas siang baru sa tidur, tidur panjang, nah itu juga kan tidak produktif juga. Jadi ya idealnya tu tidur delapan jam biar tidur itu cukup untuk tong mahasiswa ini. Nah, kalo tidak pernah tidur itu juga kalo itu pernah. Itu karena sa kerja sa pu tugas kuliah sampai sa tidak tidur. Mau tidur juga tidak bisa karena paginya ada kelas jadi terpaksa ke kelas. Cuma itu tidak fit nanti pas di kelas.